<noise> ta ye kichi kueti lo neva'a nkaso á, xi iyoi te na ja'a nkaso ye kuelo kichi kuui te nde'e nda kujnuni-inii ya á, a tekulo'oi, ɨ́ɨ́n nka ye lo ja'aso á, xi na nka kuu ye china á xi livi na janasoi naá, te nakue'e nka lo lananisoi naá te tekui ye kue ika ijñai, a na xiluso naá te na tekui jnu nale lo xiluso naá a livi pasu ye'eso naá, <noise> xi livi tekui a ñe'e lijni nkai nale nka kuu naá te lujua vií kuu ye china naá, iyoi te iyo <hesitation> vií kuui xi kuelo kichi naá kuui te ɨ́ɨ́n ndee nka jue'eso naá te ndetuña'ai, ndetui na orre lo na inoso naá te lujua naá te kujnuni-iniso lo kujnuni-inii ye kuelo kichi kuui te jnuni-inii naá lujua ja'aso ye china naá a nde ka nka kuu ye kichi lo neva'aso naá, xi livi <hesitation> <noise> na nka kuu ɨ́ɨ́n ye tilu neva'anchi, te líi xi lujua na keenchi jɨ'ɨnchi naá te lujua xixijoña'ai jue'e, te lujua na kuu ye china naá kuui xi xijoña'a jue'e kuu tɨndɨña'ai kolo lujua iyo níi lo lujua kuu naá tuku (te ye livi). <noise> na nka kuu ye chiva á, xi lo ndekasoi ya á te lo ñaliko tɨjnɨi nkai te lujua livi na na janasoi naá te <noise> xijoña'ai a tekui ja'aso te lujua na ndukuña'ai ve a livi ndetui ye lo na tu'vesoi ye lo na ja'aso nuui naá te tekui tuku kichi lo ndekaso naá a kue ye burru á te nda ja'ai lo ndee na jɨ'ɨso i'ii ɨ́ɨ́n yuku lo ñata jinikai naá te na naxikokavai naá te li lujua nda na'ai ixi kue ja'aso ye kuui kichi, a ko kuu ijña nuui naá kolo líi xi yejonuui i-ini nkai a ko ñe'e lijni nkai na kuu ye lo kuui naá kolo inii ndelo ixi lo nchii naá, ye kue ɨ́ɨ́n yuku ika a jneño na jɨ'ɨso i'ii naá te jnu xe lo ye burru naá xi lo kua'ai lo na inoi nuu lo ixi nka nakue'e lo ni ñe'eso i'ii naá kuu lava ta ye kichi kueti na naá. <noise>